Ман шароб наменӯшам, бинобар ин фарқи байни шароби гарон ва арзонро намедонам. Бисёре аз одамон мегӯянд, ки шароби гарон таъми беҳтар дорад, вале дигарон баръакс фикр мекунанд. Барои ман муҳим нест, ки нӯшокӣ чанд пул аст. Муҳимтар он аст, ки ман саломатии худро нигоҳ дорам. Ман тарафдори зиндагии солим ҳастам ва бовар дорам, ки бе шароб ҳам метавон лаззат бурд.